Abia mshangele wangeenda kwa mndu anga tiu undusha halafu tute temarate misha shima reta au singe nyaji ulu- ule- ulesengenya vandu fo